Ri chkop kir yaa rxib'lil chqe uche are ri sji'l telul chqij pq'os kumu uche ri sji'j xkuj rti'j xkuj rti'j sicha kir yaa rxib'lil chqe, xuq ke tz'i' k'o tz'i' ki'b'inik taq b'eey xuq ke k'o rxib'lil ki'pe chqiij mu mu mu xuq ke jun wakx uche xkuj rtoq'jun wakx o jun keej. xkuj ryaq'ri keej si cha' are'k'ri chkop ri k'o rxib'lil chqe ya ri nuch' taq chkop qaqche ke kxib'lil k'ri' no'j chkop y xuq ke chkop rech qóos kir yaa rxib'lil chqe, xuq ke jun kmatz telul chqij kó nmaq taq laj kmatz mu kó kmatz ki'tyo'nik kum ri chi'b'al ri rti'b'al jun kmatz xkuj kom rmal sicha'kiryaa' rxib'lil chqe jun kmatz telul chqij pq'os.